فیلان تر ټولو غټ تي لروونکي حیوانات دي چې د دوی غټ خرطومونه لري چې د خوراک او څښاک له پاره یې کاريي او غټ غټ غوږونه لري چې د تودوخې د بدن د حرارت د تنظمولو کې ورسره مرسته کيي او دی خپلې احساسات څرګنديي لکه خوښي او غم.